Dziꞌg nak kamion xki stsëꞌ <noise> minn <noise> xki bay naꞌ xwiyná kamion xki xiuná kamion nap diꞌltsa lëꞌ kamion xki xia fwer, lëꞌ kamion c̲h̲ey guꞌn nak liew chen xki diꞌltsa lëꞌ yanta c̲h̲ak ponchar, <noise> bos lëꞌ chofer ilitga yanta prebenid zu neyga sti yanta ikëꞌga niy knu ye stsëꞌga minn stsëꞌga kamion ti responsable nak lo kamion tienes ke sën kamion freno, diꞌltsa wen sën kamion freno osino diꞌltsa lëꞌ kamion sënda freno, bos minn knu c̲h̲ap fald dzekna y ilëꞌts kamion ilëꞌts diꞌltsa lëꞌ <hesitation> guꞌn nak <hesitation> kamion xka tsuga nis tsuga, porke diꞌltsa lëꞌ motor sëꞌbda nis, bos lëꞌ motor c̲h̲ak nlëꞌ kasi dzekna lëꞌ kase lëꞌ chofer ic̲h̲ë seid ic̲h̲ë tsu kamion ilëꞌts kamion par su kamion ñaz xki y diꞌltsa lëꞌ kamion c̲h̲eyga minn c̲h̲eyga ti responsable nak lo kamion nakda kamion guꞌn xkisa nak gilugit, tienes ke minn nak stsëꞌ kamion minn knu nak responsable ilëꞌts gan ic̲h̲ë pies chen kamion gan be wen su kamion ñaz gan y diꞌt izuga kamion suda kamion diꞌt subid diꞌt nak lkaꞌn ga diꞌt wen lger su kamion osuna lëꞌ kamion suda diꞌt xka wen nak bos nap c̲h̲ak fay kamio y nap x̱al yu kamion sdzëꞌ xkwend, sinda lëꞌkga kwidad nkiꞌn lo kamion. <noise>